Yaani won akha tuun ishini won akhii maskati tokkit jirah maskati tun amtaan buyoo amtan harrethi baaathu taan ishin yaani dhufte rawothethu afan lamm khabdhi affan Khan hin karrseni karrsenithu yaani buyyo suun irrr mareni woth khabenin buyyo amtan mineni jarrr thaa jiraa Khan yaan inamaa khun buyoo orretha. dhub won ishin itathu maskatin tun buyo taan irr marerhe chirthi chirteni chirtheee mwishoan ghetaa ishin chiramtethuu